ब्राजिल एक संपन्द देश छे। महां दूद, दही, गन्नी ये सब मिलते हैं, क्योंकि वो सबसे <hesitation> सबसे ज़्यादा चीदन भाँज मिलेज। गन्ना भी ज़्यादा भाँज होई, और दूद, दही, ये भी कहते हैं। महां जानवर ज़्यादा पाड़ा जोना द उनका देश में भी अगर ज़्यादा होई, तो फिर काई करेंगे। इच्छे गज़वों, एकासे, वो देश बहुत संपन्द <hesitation> है चे। और ताकत वो लोगा पास बहुत अधुनिक अतियार होच चे, जापन का पास बहुत होच चे, जापन का पास अतियार नहीं है।